Eka da mbo resafintsika koa fomba fanadiovan varavaran-kely izañy no misy lavy vitra, da asia <hesitation> sasa amin'ny lavy vitra amin'ny lamba tsisy volombolony. Ko Tsisy lavy vitra koa izañy añao da vinegra fotsy avao ataonao solo lavy vitra iñy.